באלניסבה ללקח’טואת כאן ענדי וחד, אלשעעה אלזכ’יה כאתחשבלי אלחק’טואת, ליקאן נמשי עליהם יום יומא, ו תכריבא כאן בין סתה אלף ח’טוה ותמנאלף ח’טוה, האד הואלמוויאן דיאלهم, ו אסבועיה אה תכריבא אסבועיה כנט נמשי וחד אלארבעה אלף אה ארבעין אלף.